Mudu ja naakoondo di'i naako'ondo naata'avi ja ja kueeu'undo tena kaaxeejndo kundiojndo xi vadiiya jiaa xiindeeña'a te kuja kando ja diikuku anundo kuee xi xeé ndiuu ja naatiuu ka kuundeeku kodejadi na kuui'inindo ja vitnaa yaajdioó nokokuanundo te naaxe'e ndiuujañaatiukando ndeku kodi'i ku ku anundo nuun naan nu'u kuanundo ntina nu'u yaadioó te kodeetn'oya ja nuundo ndi'iyaa.